Ghi laya khiraɓ’iyena, khirap’iyan ga yandi ghi Layaya, ghi laya komi wayu, cani ya U’musi khin ʒuna, ya U’musi khin marɗai, ya U’musi khin shinkapana wasin be’e, ya U’musi khin dinnai, wato kaman kun lhiƙyana, kun allanyapona, ɗin lthini’i ya U’ma khirap’i yan khin lthini To wunai wa u’n khirap’iyana yani bu ghi ƙiniwi wa Vya lthin, subu p’ahiyai ya hada har khin ʒuwi ɗahi, <noise> to ghani wa susi, ghani wa susi wu ndaka kuʒa P’iyatina, Sai wa kuʒa ma kaman wu laya wi wuyani kawayu, To, ta ʒha tighuwa U’ma kalpuna, wi gwanan Wusuusina, a ndaka bugawu, dinnan buwa susi haba sai wa kuʒa nufyu basbasi, sai wa kuʒa nufyu un raɓiɓiya, to ba har wu c’uwiya, wu supa Vinawi, ma Pinyusi lthikan kawayu Sai tabe gwan ƙunyi ghuma gha maga masau Sai ma piya ghi susi kawai, gha maga masau Sai maga piya ghi susi, wa U’susi canu, can ga ta ʒu vawa ɗa ghi nuwa khin canu <hesitation> kullum ghani dai ɗu suna U’ma khiraP’iyana. Har yani bu ghi ƙiniwi'i ta ɗahyi, to wu ndaka ga naha tighi Sinna ko ga zhewal Sinni ci Var P’iyatina, ko ga Sinni daga wa bu kamasi wu ndaka ga naha tati ghymsina. To wuyan ga ko wa bawi wu ndak P’usin nifisin a vulta babu yani bu ɗusina tau, amma ghani ɗusina p’a khirap’iyan te’e mu ndaka naha wulthu balthin ghi hala wuyani kan wayu umm-umm kullum yabe ƙam, hi Sina yani bu ɗusina P’au, to khirapi’yan te’e ghingin we’e bama lthada lhikyana, allaiyahana khin ʒuwai, din lthini’i, shinkapan kam ma P’usi tuk-tukwi, ʒuna ma lthadus kaman ghi ghu di Vinahi’u, babu ƙurinni bu ghi layiya sai ƙurin ʒuna. To wusin ma khin cani to har ba ya Sirvi Ya sikaya ya un khirap’iyan khin cani to ta ʒha tighi Sinna mbunau, kawai ta takya mayai, da Wulthighun ndaka p’a irin tahyi wi makhikhiya taa tintin, tintin tin tifulghuma, da wun ndaka naa wulthighum balthin katu, yan ʒhahiyi be ko wulthighum ya balthin ghi hala kurdina, ya gyiraa sai wa kuʒa mani ma ndaki kam, nifisin Pi ti yanu bu ya p’a ya taa kam, ghan we, khirap’iyan taɗahyi wuti ɗi yani bumun ghi layiya.

Gwamani ma we’e wa bu kamani wu ndaka kwaa, dan Sai gha ghu ɗawi shadi kafun mun faka ɗaa, Amitan ci ɗiya to ɗau dai, tunbani pha gha pi mun gaba ɗawau, ci sina ko munga piya wuɗi ko ghi ndaka piya wuɗu to ko din ghi ghu piyiya ghi ndaka ɗa bau.